Ia, koa koran̈a kolontsain̈y ndrô Sily àby àby io ndreky. Irô io <hesitation> karazan̈a marô karà teô in̈y fo. Avô amizay irô zen̈y koa fa mankalaza tôn̈ô <hesitation> lafety nazahoan-drô fahaleovanten̈a ndrô in̈y man̈ano fesitivaly maventy koa rô. Resaka ampanada io zen̈y sakafo ten̈a nampalaza <hesitation> <hesitation> Sily zen̈y <hesitation> resaka karazan̈a haininy zen̈y zio.